انا فالنهار نشرب حتى ل <hesitation> ليترين تلاتة من الماء لانو الماء هو كل شي هو الصح وانا كوني انسان يحب شرب المياه نشرب كتير من المياه توصل حتى تلاتة رستلات من المياه وفي الأسبوع نشرب حتى لعشرين واحد وعشرين لتر من الماء بش نبقى دايمان انا شبعان من الماء وما نعطش بزاف لانو لعطش حاجة ماهيش مليحة